<hesitation> aho zamani hata mimi kutegulwa chiyikwa tu <hesitation> sikuuu kama tatu nkuwa nyumbani nko zangu kutegulwa nikategulwa kakukua <hesitation> naa mishe mishe za ngoma, kwa kuwa mgosi weza hakwenda ukweza basi tikaho twatikaho katika we nkukaa akini hivi sasa <hesitation> wa- wau- waw- ee- wakweza kuntoa mimi wantu wakishi huko mlikuwa ubwabwa tu kama kawaida wantu wakishi kwa mgosi wakada <hesitation> dekozaho kweza tikahauka akini sasa kuna nkondo ya kumpigwa rusha roho, usiku wa zawadi, wantu wakeza hakuna kimbungumbungu, kuna uwo utwasi, utwasi aho ntwatwanga kimbungumbungu, wantu wavina wa mwenye mwana mwazunguuka wagosi wese kuona, wakabinda aho sasa neche kioo hose kwa zawadi au kwampishe kale kwa kaye kwamba kioi muda Fulani weze wa kwa mgosi ndo aweze basi wakeza aho tikachesha aho tikacheza wose usiku wa zawadi, kila mtu mwenye zawadi yakwe atoza, haya <hesitation> masha mashangazi wengia. mababa wengia, mama mzazi engia maidoo sanduku dakwa ndo anaido ndundu yakwe ingia nayo amtunza mwayi, akabinda kumtunza mwayi, kuna makaka yengia wamtunza mwayi, kuna mabibi yengia wamtunza mwayi Una Watoto wake <hesitation> wataki kuna wanaye <hesitation> wa- wengiya kwa mtunza mwayi, wakabinda kumtunza mwayi, mwayi ye ingia sasa vina vina, kabinda kuvinavina mwaiya wa chongoyi, tabadi we hicho kihii sasa cha hido dundo, naita <hesitation> sanganyaaa mpaka kuche, kukicha wakwa mgosi wengia wakeza wauzwa mbuyi, wakabinda kuuzwa mbuyi maana wa vyaa ka ya ugeni kuna bakisi ya kusiga usagavue kusigaye lazima weze waibindike, wakaibindika wengizwa nyumbani wazigua mbuya waka zigwa mbuyi <hesitation> wa- wa- wavyakia chochose ambacho kibakiacho kikahavigwa kiya wengia mtoatoa sinto hogaiye ya kwa mvyee, ya kwa mgosi nayo hambuya wantu walala kakwanza hata kakayidi waingia nyumbani wamba haomgayi niyowamba haumgwiyo maana ugeni hukubaliwa na deni disi, basi nkande <hesitation> zetu aho mwayi kama vo ijumaa enda kuozeshwa kama ni muislamu huko msikitini mgosi aozeshwa, akawiya huko invya nyumbani hamwe kamuumewe nkono, watu wangoja nkande haya jamani gosi wa niyo nkande nkande wamwe wa mpishi kemfika pale watu wanchukua nkande, wantu wada wantu wafunganya funganya, haya funganya ni hivyo vyombo, wafunganya vyombo vya mwayi, kabinda kufunganya viingizwa mwe gayi, kabinda kuingizwa mwe gayi, wantu wa hauka bwiya nao husia, haya wa kwa mvyee <hesitation> wa kwa mgosi waitana mwaiya Hasa nyie wapanjiye ne nimwekaho nyumbani mwapanga na nguku zenu watati mnakuwa <hesitation> mnaaa m- mnapamga na kuku zenu mkuagizazo, kama muagiza mbuzi ichinjwa impikwa ni mbuzi ya mazungu yadia nkande wose kwa mgosi na kwa mvyee, wiya wasiya watu watimka na roho ya kaya, neyaho rusha roho i sasa, kini aho zamani sie katina rusha roho, wakavyoombe uwogeni ukawa kambiwa wakezaha mwaozeshwa mwa hauka, hata ukieza kwa mgosi kakuna usiku wa zawadi wala mbwayi akini sasa kwa mvyee kuna usiku wa zawadi, kwa mgosi kuna usiku wa zawadi wende wata uwejee mwari, mwayi kapendeza au nkikupendeza ambigwa hanu kapendeza nyie aho zawiya awahi sasa kibidi aseme ninyi katina hayo hayo, mavigavigayo ne katina, kategulwa kutegulwa tu wenda kuona kaya ukauliza mbona hakugubikwa baibui kumanya waitie aha, lakini sasa mwaicheni wazi aonyweshwe usiku wa zawadi, lakini zamani ne katina hayo si, kambigwa kupata we mgosi wako keeza kuozeshwa kugubikwagubikwa, ko haza <hesitation> ku- kubwiya ukokaa, meona uko kumpikia viboko wamkuna kiti bwana kiu, basi niaha si, zayuju ya zamani na <hesitation> via- na viazi sasa ni tofauti maana ni kakuna usiku wa zawadi akini sasa kuna usiku wa zawadi na ziye rusha roho Lakini zamani pia hicho kimbugumbugu nikiwa huko mi nikimuona dada aketegulo ikatoigwa <hesitation> hicho kimbugumbugu afu mi nikapona na zamani niyikuwa na hayo mawiya yaitangwa matukulaga, maana hata mimi kumuozesha aho mwanangu nkitanga tu kulanga dikatoigwa dikacheza mpaka keokeo wakwambwa siweza wenu wamwahiya, wantu waita kaya liyausiya <hesitation> sasa neaho mawaya ni tofauti sasa yaani sasa yanagharama sana kulikoni zamani wala nenkakuna gharama <hesitation> tukaozesha kubinda lakini sasa kunda hiyo rusha roho kagua kama ni mkristo kaondoe hilo gauni huko kadikodishe ampigwa shiyingi efu hamsini <hesitation> ukizauku zikulazimu mwaye akabinda kuita uyihehe haha gauni shiyingi efu hamsini ne aha akini nenka yako haya <hesitation> ukashone hiyo suti yako mweye kama ni mgosi mchezo usie mbuyisie akini sasa mavigaviga ni mengi mwayamawi ahe sasa lazima mtu agosowe na mtu naye agosowe aonekane <hesitation> kantia nika uvanaji wa mwanani bana <hesitation> mwana kamgaramia mavyombowe yakupatayo, si akaboko mavyombo hayo hada kupata mavyombo akaboko Zuwa nkadi swauwe, kana swali ijumaa kiya afanyaye ngosonu yangu kimasikini, kabuha kadaha kuziziniza akikaeka akini wavia garama ukieka ufa, ukaondoe igwa mwanamke kaa kwa mgosi wakupata hasa ndaiya namba ni wewe mamia moto <hesitation> umekufunanya mutu yakwe, upate mtu akabwa Kamba haya kama wewe huya kaya doha mavyombo yako uite kaya mtuhamba kuwawana chombo hano, itaye mwenye ukokuwa wako zalama za isasa zawiya, lakini zamani ni katina garama hizo kabiya tavuna biya tu kama kawaida, ukaozeshwa basi waita, eni sasa mpaka waitange rusha <hesitation> rohooo dundo disindiyeee, likasambua mvyee divugulwa huoni vikama hivyo datoibwa, sasa heka heka umwe <hesitation> wamwavyee nienayo ana kiheya <laughs>